Ngɔ korhu guse nu ugoi atore ka gei rgɔ korhu guse nu dzin iya kizei ngɔ korhu guse nu fuikar yadda <hesitation> kpii ivi zei ngo korhu guse anerhgwar abam iya ngɔ ngɔ korhu guse nu tsuka angohekaci ugɔ ni mesa ungohɛkaci ungo ka seisi amona ngɔ ba weyɔ rhi. imang rhirhɛ ngɔ yarhu zingo ko rha abi ka song ko rhi ine ngɔ ba weyɔ rhi imang rhirhɛ ngɔ yarhu zimgo ko rha abi ka song ko rhi ina ngɔ ziya yarhe nu dorhu furhu ba niiya bin kpurkpii ku we mɔ imang bina nukpomi tsu ngge imang atsu ngɔ ugɔ zi na nang kihakɛ ngɔ si st tsuko. rha amena ngɔ gɛ ngɔ zu yoko. anangha amma imang kuna gɔ zi yɔ ngge rha anangha